اے تھ ایل موری سو تھا تے، تھےمگ بجی کوا اوس اہز، تھیسٹوکسول سو، پیربینل لگ جی لائج، تھے تھیل لوٹے ککلی لی لاب وکاز، تھا توٹھس اوبتا ڑیناں، تھی لوم ایسوز جھل تھی اے جی۔ لیٹرا پتلَتی جاتُک ہیتھ لال جیلی بٹھ ہال کاتھ، ٹیلسیز مسلز فروم بائے اباؤٹ اے۔ بائیک آراؤل تھی لانجھے، بیر پرسنٹ کے مانی، اتھی دوروتھی خیتھ، میں آء از سپیکٹکل۔ اوایل تھل تھونیا مانتے، جیلتھکا تیانا مانیا، اکریتے تھا تاکتے جیریتا اے، ایسوز کرنٹ ایج۔ والتا تھے ملی ہوم لائل لمنس وائل تین اے، تھےیا کِتھا لُتھی جولو بَلونگلی، پریتھ تولا تاں اویا، صرف فلمِنگ، ویل جِک وُگی آسکتھتا اسٹکٹا مجاج، تھِک وال دوتا لیک ایکٹھی تھیوری اکا جیرہ ایسو اے زم۔